كمية الماي اللي لازم أشربها يوميًا وأسبوعيًا، لو يوميًا حوالي اثنين لثلاثة لتر يكون أسبوعيا من أربعتاش لث- لواحد وعشرين لتر، <hesitation> مربع من الميه.